Iaho zany sy mainsy mizoso iaho indraiky faraparasiny isan'andro, ndre gn'alahady satria e mandeha mivavaky sy mainsy mandeha bus avao koa, mandany eo amin'ny roa zato sy arivo isan'andro da ame volagny raiky zany eo amin'ny enina arivo sy telo aligny eo, igny zany farafakidiny gne laniko ame bus